Ah gn'akoho da agnisan'e voro gn'akoho, satria gn'akoho magnatody, da sy vitan'izy magnatody avao fa gn'akoho koa managn'elatry afaky man- afaky mandrembo zany izy satria e voro de afaky mandrembo.